Kaɗang kwang rot ɗɨ, ɓe rot ɗɨ kɨ yal ɓe rot mwa, rot gàk gàk. Rot mwa kashi bap. Ro ne gah ni nyit ɗɨ, <noise> kɨ rot ne gha ni nshɨkɨ. <hesitation> kɨ yal ɓe ntì ntì ce mwa ɓa pò ròt kɨ gurm, kaɗang ko mat ɗɨ, <noise> ɓa pò ròt kɨ mat ɗɨ, ɓe pak ɓa put ka met pi ce mwa sòn sòn. Pak ɓa ni nyɨ nkàsuwa, nang komtak ye yi we nē yi ni nga pò ròt fi. Ngan gyemat nkwàng nyɨ. Kwà mwen, kwa met <noise> kwa ka ru ka yɨl kɨ mwa. Pak ɓe sòn. Ko pak ɓe lae gha. Ku tong, ku tòkshitok. Ka nyin rot nyi. Pak ɓe lae gha. Pak ɓa pò gyi kɨnɨ ko mat ɗɨ. Kwa nyin, a tok kwemɨ, ɓe rot dɨ, kɨ nyin rot ngha ɓa man. Kaɗang ròt ka ɓa man ɓang. Ɓa met kù tòk, kwa shwe nyòktu kɨ gyi kɨ koɓo mwa. A pi koɓo ko kɨ la, ɓe kɨ ròt gha ɗo ɗa. Ɗang pak ɓe la ka ɓang. To kwa shwe nyòktu. A kàt gurm mwa nkwang ce, kwa nyin, pak ɓa yè sher ce, ka ɓe mwa kɨk dang gha ki ce mwa pet. Ɗang rot ɗɨ a ni gurm gak, ɓe rot ncɨn aha. Rot ncɨn kò ne kɨ lē gha lele. Kɨ le gha mpì ko ghà ròt gurm. Gha ɓa ta gurm ka. A ta gurm range? A ròt gurm nyet, ɗang a cirang ɗang go ɗa nyɨ ni rot fa ɗe? To a nyin rot ngurm, ɓe go ɗa kɨ lɨ tè, aiy go nyi, gùrm. Go nyi gurm nyet, ɗang rot kɨni ɓa nyin rot kɨ me? Ba rot kɨ mat ka. Mɨ gomɨsɨ, ɓe wu tong kɨ rot dɨ shak. Pak mu tong, ɓu pò, wu tok bi mwa, wu mang kurnzhi ce mwa. Wu tong ku mang bi dòk wu cɨn nti mwa. Ku tong ku, ɓot, bi mwa. Kɨ lok ɓe hart ko nyɨ, kɨ ɗap pus ce mwa. Kwang ce ɓa ɗar ɓang. Ò ce ɓu tong kɨgak aha, kò wok mwa aha nyi, ɓu ròtshak, ku pò cɨn kome mwa kagak gàk. Rot ɗo ɗa. To ɗang rot nɗin ɓut ɗɨ shɨke. Rot nɗin ɓut ɗi, ɗo gha ɗap gurm, ba ɗap shɨ ɓut gàklɨs. Mpì tena nyi yɨt kɨ gurm ɗang na rot ɗɨ ka. Ya ni yɨt kɨ gurm ɗa lɨ tena ròt nyɨ ɗi, ɓe rot kɨni kɨ sòn ka. So rit ko kɨɓut ɗi ɓe rit kwa ròt shak. Mpì ye nen lɨ tè a rot go nē dɨ gha ɓul ɗel cok gha. Ɓe ka nyi cɨn mē ghae ɓa nyin rot nyɨ. Ko kɨ ni rot ko ye gha pò nyin kɨnɨ nyi ɗa ɓe kɨ shang shɨk nyi ɓang. Ɗang kwang rot, ɗo mat, ko mat kwemɨ ɓe rot kɨ ko ɗa shɨke. A mwen ɗa ka ko ɗa ɗɨ. Ɗang kò nyɨ ko mun kɨ gha ni, ɓe mu tok. Mu man shak ɗo nyɨ. Kayi nga ròt go nyɨ dung. Kayi, komtak man shitcɨn kɨni. Na rot gah, ɓe nga ròt gha mpì mbì cɨn cɨn fa mwa. Mpì yenda en ye gha pò cɨn kɨnɨ ngan mwa ɗo ne le ka rot gha. To a lap ɗang ponu met bigak kɨ en fun mwa, ɓa ni kɨ lok ɓa tè gurm mwa tong sher. Kaɗang gurm mwa pò tong sheri, ɓe bi ɗang mwa kang sherɨ. Mpì ye mwa man en kɨ shak mwa. Go ce ngò lɨ kolm màl kaɓang. Go ce ngò li nzin mal. Zin ɗo kɨ put mpò kɨ go ɗa gàk. Kɨ lok ɓa ni go nyɨ ɗap gha kwi ndi lɨ ngo ce pwana ɓang, te, kayi, tong funu kɨ go nyi, ɓe gah ni go nyi gurm fa. Go nyi ròt gurm mwa dung. Rot nkarng mwa ɓul ɗel nyòk kɨni. Mpì ye en pò pɨn kɨni kɨɓur ɗɨ, ɓe kɨ yali, bi kɨ lɨ, ko ka dap dap, ɓa ni gurm mwa tè ah, ɗo kɨ go nyɨ rit. Mpì ye en na ɗap ɓe gha ɓak go ce mpòkin gha ka. A ɓak go ce ka. Ko we ɓa ɗap teni wun bi gàk. Ɓang ɓe a ni rot ɗɨ. A nyin rot ngurm, ɓe go gha nyin rot nyi, ɓe kɨ man teni go nyɨ ròt gyi. Ròt gyi mpì me? Mpì tong kagak ɓang. Mpì toǹg kɨ yɨl ɓang. Wu, wu we pak ɓe wun, wun sòn sòn, ɗang wu man shak ka ku jù man shakɨ, ɓang ɓe wu man shak ɗo ɗa. Har ku bar bi gak mwa, ku lok, ɓu bar nam gaklɨs mwa. So ɓa ni rot ɗɨ, rot ɗɨ, ɓe rot mwa, mwa rot kò mbut ɗi shɨke, ɗang ò <hesitation> mu kwi. Shike mɨ kwi ɗo me ko gurum kɨ rot gha ka ɓa rot nyɨ. A po nyin kɨ cin bi rit gha ka ɓa a pɨ nyin kɨ rot nyi ɓa kɨ lok kɨni te me goyin rot gha newo? Ko gha rot ni ka ghewo har ko ajɨ on ton ko la tɨni a ɓa mwen kɨi shitok khɨ ce gurumwa ko me fot gha. A nyin rot ngurumwa ɓa a ni ta go rot fa mwa dun gha. Gha ma go mwa rot gha mwa dun ɓul mo ɗel gha. Gha mwa dun. So ka upoton a nyin rot ngurum ɓa gurum kɨ li te nye rot mɨɗo kɨ komtak nyewo? Ba gha rot bije ɗin sar gha ka ɗan gha rot gha lɨ ni pi ēnfa ko ā nyin gha ɗa mwa rot gha ɗa, ɓa ēnfa kɨ nyin goce kɨ rot gha bang. A ɗo nɨ kɨ le lok ɓa a ni goye le mat, mat mwa. Mwa mwa jur pak ɓa mwa kwan ɗa ni mwa ɓa gha man ta mwa mat gurum galis mwa ka. Npi ro kɨ shaktgh mwa rot mwa kɨ pin kɨ zin rot kɨ mwa go nyi ga kanke mwa ɓan ɓa a nyi ga kanke mwa ɓan ɓa a nyi rot pi ni po mat, po mat po mat, kɨ lok ɓa fot mwa fot ɗo kɨ lok ɓa fot mwa fot kɨ goyin pwana mini ta ai komtak to yil ɗa mwo man gha ka ɓa mwa ta ai kom tak ai ko mwan cam ni fa ka mwa ta sim go ye komtak ɓa mu fot tani gurum sosai aɓa ni rot, rot, rot ɗo ɗa rot ɗa ɗa pi nen linta mu rot shak, ro a nyin rot ɗa, ɓa pa nyin kɨni ko rot ɗa yin cigaba nene har yep lis kɨ rot fa ɗa rot ga nyin ɓa kɨ la ko gonyi ghi gurum wa dung dung kɨ rot yɨ rot tong rot ɗyil pa kat damuwa kɨ bije kɨ cin wun ko litani wun peram po kɨ gofe mwa ka pin rot kɨ cep sit nyer wun.